بالنسبة الي بغض النظر عن كل فوائد ال <> او المنافع العيش بالمدينة، افضل اني اعيش بقرية زغيغي <> ليش؟ لانو هنوك الجو اهدأ و ماكو ازدحام ولا هاي الأصوات كلتا والضجة وال<> التلوث السمعي والكشي يعني هاي الأشياء كلتا وهنوك الناس يعني قلال فويحد يعف الخ و<> تكون العلاقات بيناتم يعني اقغب من ما هوني بالمدينة <> تكون <hesitation> يعني المناطق كلتا طبيعي وخظغا نطيق نطلع يعني نتمشى وشمس عابلك، احنا نقول، طيلعين سفرة هشكل <> تكون الحياة هنوك أبطأ ما هشكل كل شي بسرعة بسرعة و<> نطيق نركز على نفسنا وعلى أشياء الي نحبه بدون ما <> تاخذنا هاي ال<> سرعة <hesitation> عصر السرعة الي عيشي بينو المدينة يعني بس المدينة الكبيغة هم اظل لها مزايا <> الي هي مثلاً اكو هنوك تعليم احسن اكو فرص شغل اكثغ نطيق <hesitation> نلتقي بناس من ثقافات كثيغة ونتعلم أشياء جديدي كل شي قغيب علينا المستشفيات المطاعم الفعاليات <> كل هاي الأشياء تصيغ قغيبي اقغب مواصلات اكو أحسن يعني ما مثل القرى بس مع ذلك يعني <> لو كان عندي فلوس غاح أقرر اني اعيش بال<> بالقرية بس لأن ما عندي فلوس غاح أعيش بالمدينة